Nde̱ kjúánne̱ kju̱a̱ra̱ ndayá, kua̱ xánnu̱ ngu ienné kúnísín tsú kjenangi mi̱e̱ne̱, kúsin féni xi ndayába̱ne̱, yanú nchamajcha ndáyába̱ne̱. Ngua̱ ki̱sín tjin kjúáa̱ba̱ne̱, xi tsúra̱ mi̱e̱ xi sa óctub juni̱o̱ tsúra̱ mi̱e̱ne̱, kui ni̱tjinba̱ne̱ nchakuya mi̱e̱ne̱ nga jtsí kata tsú mi̱e̱ne̱, nchakuya mi̱e̱ kui ni̱tjinba̱ a̱taa̱ ndayasú ku̱a̱tsjie mi̱e̱ne̱, tu̱a te̱ kjé feni ni̱tjinra̱ ndayába̱ne̱, káminchándá mi̱e̱ sera̱, káminchádá mi̱e̱ nicha, xki̱ chání kaminchán míée̱, askan yaka xingi̱a̱á nchabatená xki̱ niya Nchabateñá nicha, faetjúnní fanínginí ku̱ sá nde̱tsi̱jánchabateñá mi̱e̱, nichara̱, te̱kua̱ mi̱e̱ xi majínra- bíkja níchara̱ne̱ batsie, kaminchandáne̱, a̱ kui ni̱tjinba̱ne̱ kjima kuenda̱ ni̱ísákuine̱, yánú ku̱e̱tju ndaya tsú xi ni̱xtine̱ a-nde kabíkutsijíen mi̱e̱ yanú ncha nga̱ju̱ra̱ ndayába̱, kúnísín ku̱a̱ndá fechu̱niñá yánú ncha nga̱ju̱ra̱ ndayába̱ne̱. Ki̱sín tjinée̱, tsijien nchani yera̱, káminchájku yéra̱ xi nchabatsjíé xi tu̱ kjindi níyura̱ mixúannee̱, ni̱jyura̱ ndayá mixúñá, kui ni̱yuba̱ne̱ Nchatsúkjun kjíta xka̱, xi kjúán xi ma nchabéjkú, askan sá ya álaxa̱ kjiñá ngu, kátsikjíé ndayába̱ne̱. A̱ jkú sin ítsie ni̱yuba̱ne̱, kabejúnra̱ yá kabatie xka̱ra̱ a̱ mijkunra̱a ítsiene̱, nga mixúnñánée̱ májkú kásin níyubi̱ kátsikjíe naxuná, kátsikjíé yaná. Xi ni̱yura̱ ndayába̱ nchatsúkjun nchájún nchajún xi kjúán xi mane̱, tjin yáka xingi̱a̱ane kabíkja xújñú, bíxtejún xujñú, ku̱ sá jki sien kábíkatsie mi̱e̱ba̱ne̱, kábixtejún indí yabáne̱, nga jku nchasín níyura̱ ndayába̱ne̱ nchabejúnra̱ yabane̱ Ku̱ sá kúéndie kúendira̱a níyuba̱ne̱, bejña kata kata kjindí yabáne̱. askan sá a̱nde naxú kjindí yabane̱ ku̱ kamara̱ kju̱a̱ jkun dáyába̱ne̱, kábatie naxú kabatie, kafíu̱ ngátsi kátsúkjún ngátsi, ngua̱ makíxtienra̱a xí kjúán xi mane̱, xín katjí mixúannée̱. Tu̱a tsú yaka mi̱e̱jchanée- kíku̱a̱jín níku̱jún ndayába̱ne̱, ni̱ma̱ sínnu̱ nga xi nda chinie tsú mi̱e̱, ku̱ tjin yaka mi̱e̱jcha xí tsúne̱ tíxtienru̱ jki, kátachaja chu̱ba̱, baku jkú sín ku̱ tjin yákane̱ xi tsúne̱ majín kátétsu̱ba̱ba̱, katakjíén ya̱ba̱, katasín tu̱ kúsin míjíénra̱, ngaa̱ nchakuya mi̱e̱ba̱. Te̱ku̱a̱ xi fechu nítjinra̱ ndayába̱ne̱ tu̱ xi bajtsí, sá nde̱ kabane̱, ku̱e̱tju kjúán xi nde̱ ku̱ sa ní jkú jkú kaba jtsibáne̱ Ku̱e̱tju tu̱ xi bíya jtsibá kua̱ sa ngu nítji̱e̱ kaba jtsinée̱ te̱ku̱a̱ xi sea̱si̱e̱n, a̱nde nchatsitjíe nga̱ju̱ra̱ ndayába,̱ chu̱ra̱ ndayaba̱, nchabatecháya nga̱ju̱ra̱, nchatsitsjíé, te̱ku̱a̱ xi indi níxtine̱, jande kábíkutsijien, májkú ku̱e̱tju ndayá jñúra̱ tsú ni̱xti, majku nchásin ngátaján, májku nchásin kángiján, májku nchásin ngándeba̱, a̱ tsúba xi ni̱xtiba̱ne̱ a̱beni nchatsíkíndie xí mi̱e̱jcharáne̱, ngaa̱ katíkatsjíesu ndáyá xi ku̱a̱jñúne̱. Te̱kua̱ nkjín mi̱e̱ batjíe xi ndáyába̱ne̱ askan sa xátíjín kjúechu̱ñanée̱, ku̱ sa xi kjúéchu̱ñá a̱ndé síju mi̱e̱ mixúnña a̱nde kafe mi̱e̱i̱bi̱, xín tákjiaán, <noise> a̱ mijnchiñanée̱ kjandiera̱ a̱ndé nchabetjune̱, te̱ku̱a̱ yanú sakundíenanée̱, kjúéchu̱ñanée̱ Sa tsén nichajínne̱, ku̱i̱nchaña sera̱ ku̱ sá nicha tichañanée̱, a̱ kjín mi̱e̱ xi tsúne̱ kísa̱ jku bétjura̱ nicha tsú, kísa̱ nda tí nichaba̱, sasienrá ndayába̱ tsú mi̱e̱. A̱taa̱ xi ndayába̱ne̱ ngaa̱ kje̱é kjúáan x ndayába̱ne̱ nga kísa̱ ekjúá kjindi níyuba̱ne̱, nchata ku̱ kjindí lájngará ku̱ kjuene̱. ku bet, betju, betju yaka chu̱ xi tsúra̱ mi̱e̱, na̱xi̱n, kísa̱ líjchí kjúan te̱a̱íni ndayába̱, xi kui ni̱tjinba̱ne̱ matsien ni̱yura̱, majín tu̱xki̱e̱a̱ minchañá, sá tu̱xki̱e̱a̱ ku̱i̱nchandujúñá, kjiniena níyuba̱, askan batie yajuná, ya̱nga bíkjána xí niyura̱, nga kámatsi̱e̱nne̱ ku̱ ní kamangajtsani ngátíjngu yanú nchabetju ndayába̱ne̱, nkjín ni̱yura̱ kabetju kui ni̱tjinba̱ne̱, matsi̱e̱n ni̱yuba̱ne̱ A̱ta xi tu̱xki̱e̱a̱ ni̱tjinne̱ majínra̱ kjiniena níyuba̱, tsi̱e̱njín ni̱yuba̱, tu̱ kuisa ni̱tjin nga nchabetju ndayába̱ matsi̱e̱n ni̱yura̱ kjiniená. A̱ tjin yákane̱ xingi̱a̱a xí bíkatsjíé, jtie níchjun faya, a̱ngú ku̱nisa tsikjanra̱ kjindi ndsáku̱ mi̱e̱ba̱ne̱, ku̱nisa nchamoníe ndsa̱ku̱ mi̱e̱ba̱ ngubéjtane̱, mita ku̱a̱sín sinní mi̱e̱ba̱, tu̱úku̱a̱n ku̱i̱jinjunjín surá ni̱yura̱ba̱ne̱ a̱ tjin nítjin xi yañá a̱nde kábíkja íkie ngisiaán, a̱ kamijinnanée̱ ni̱sí ku̱i̱xúnñá ku̱i̱jinjín, mijinjuna níyuba̱, a̱ jku mananee̱, jku mána xí kui ni̱tjinba̱ nga bíena níyuba̱. Te̱ku̱a̱ kamiche nichari̱ne̱ xi jñú yaba̱ne̱, jñú ya fí mi̱e̱, sa fí xi basien ni̱tji̱e̱n kafechu yáka mi̱e̱ne̱ Tjin yáka xi kásufíene̱ askin sá a̱ndé a̱mé sea̱ sien nga fechu yákane̱, tu̱a tjin yaka xi xatí káfíne̱, te̱kua̱ xi sá ku̱a̱nchisien káfánanee̱ sá kíi̱tsie xatíjín kafána xi féchu̱ñá, sa kjé sea̱ síénjí sa a̱me sea̱ sinnée̱, te̱ku̱a̱ mixúnña májkú tjin ndáyá kánútsjieji. kíte̱ batujín machakutenñá sá kúánchisien káféchu̱ñá, xáti míjíénra̱ machátsjieña ndáyába̱. Te̱ku̱a̱ kámaba̱ne̱, sá kasa'a̱sienée̱, tu̱ xi sea̱ sien ítsie, ndayába̱ne̱ chaminchándá lájngará ku̱nia nchabetju nga̱ju̱jan, ku̱nia nchabetjun ncha ndá kjúánní lájngará a̱nde nchabítji̱e̱n, a̱ kui xi na̱xi̱n mi̱xúnra̱a xí kuiba̱ne̱, majín chinie na̱xi̱nba̱ne̱ tu̱ indi níyu tu̱kjúán ndayá kjúánne̱ tu̱a kíi̱tsie líjchí kjúánne̱, tsijien kjúán kjúán xi kui nga na̱xi̱nne̱, majín chinieñá, tu̱ tja̱ba̱ ní kjúán, tsemeínu̱ xi tjinra xi indí ngats, ngts, ngaa̱ indí tútsinba̱ne̱ ngaa̱ xi ndayaba̱ne̱ nga ya̱ni ya yajura̱ indí tútsinba̱ne̱ Ngaa̱ tutju ndayába̱ xi kuine̱, te̱ku̱a̱ sea̱ sienée̱ xátí békjúanra̱ tu̱ xi sea̱ síén tu̱ kíngubéjtani betju, te̱ku̱a̱ kíte̱ fejín kíte̱ betjujín ndayába̱, a̱ndení bíé ora̱ra̱ nísákuine̱, askan mi óra̱ betju, tu̱ xi fie maba̱ne̱ káfee̱ña níyanané a̱nde ncha ndayába̱ne̱, nchakuya ni̱xti nchakuya a kjínsú kanútsjieñané, sá yaka indi níxti xi kafíjínne̱, sa kíi̱tsie kjindín kjúánne̱, a̱ tjin yaka ni̱xti xi sinra̱ kju̱a̱ne̱, bíkatsjíéne̱, takjian tsú yaka ni̱xtine̱, te̱ku̱a̱ kamaba̱ne̱. A̱ tu̱ ku̱a̱tsúní kísa nde̱ránine̱, tsikíén ya xi yánchjinnée̱, kábíkjanée̱, xi kju̱e̱é kju̱a̱a indi nítjara̱janné askan sá ngu indi nitja nindi kjiña ngune̱, te̱ku̱a̱ kju̱a̱ane̱, ku̱i̱nchángira̱ chikinráne̱, ku̱a̱tsjíé nitjaba̱. Te̱ku̱a̱ ku̱e̱tja kjindi íkie ndáyába̱ne̱, a̱ta sá níkienyajían ndáyába̱ne̱ Fetsún, ma sien, tu̱ ku̱e̱yayaní tsú xi mie̱jchanée̱, katsikíényáne̱, xi kju̱i̱e ku̱e̱yayá chu̱ba̱ne̱ nga lájnga tjinráne̱, a̱ ya̱ninée̱, ku̱a̱sentjó mi̱e̱ba̱ne̱, kátexúngisú lajngarába̱ne̱, xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱séntjo̱ba̱ne̱, ku̱i̱nchátjone̱, a̱ minchátjó yaka xingi̱a̱ane, a̱ kuikja ngú tjíngu̱, jó tji̱ngu̱ne̱, tsi̱tsjúaní íkjanée̱, xi mani jó kja íkiee̱ne̱ a̱nde timatsjúba̱ne̱ a̱nda tu̱ ábeyayaní ku̱nia timixúanné, tu̱ xi kju̱i̱ ku̱a̱tsjú ikioo̱ne̱ tsjádé katsítsjúdene̱, a̱ndé sá tu̱ nitja káminchatáne̱, a̱ndé ma chinieñá chúu̱ba̱ne̱ sá a̱ndé tsjádé kámatsjú chán chándéne̱, chinieanee̱, ndá chinie chu̱ba̱ne̱. Ku̱ sá ki̱sín sin yáka xingi̱a̱ané ku̱i̱kja ngú ti̱ba̱ jkueya, te̱ku̱a̱ xi kafie kámatsjú chu̱ba̱ Ku̱ sá katsítsjú ngu indi jñáa̱ne̱, sá jña̱ kixí ku̱ sá jña̱ xkúíén kamachakuten mi̱e̱ba̱ne̱, kabetja mi̱e̱ jña̱ba̱ne̱, ku̱i̱nchásien ti̱ba̱ jkueyara̱janné, ku̱i̱kja índi laju̱ xi makíxini chu̱ba̱ kátsíkíxini ku̱ ti̱ba̱ jkueyara̱ne̱, te̱ku̱a̱ ya̱nibáne̱, bíchjá ngu ni̱ñu̱ne̱, aa̱n xi indí yánchjinne a̱ndé kabetsu̱ndáne̱ a̱nde nchara̱ ni̱ñu̱ nchara̱ne̱ nga kui chi̱ne̱ta̱ña chúu̱ba̱ne̱, xi katugiyaba̱ne̱ nda xíjñára̱ kioo̱ne̱, ndaxíjña̱ra̱ ndayátsúra̱ mi̱e̱ne̱, a̱ xi jka̱ ndá ka̱ tutju chu̱ba̱ne̱, ndá chinie chu̱ba̱ne̱ nga xki̱ núni tíchínie chu̱ba̱ne̱ nga esáa̱ nchajún nchajúnne̱, tichínie kjitajín chu̱ba̱ne̱, ndá chinie ya̱a katungiyánine̱. Kua̱ ki̱sín sin yáka xingi̱a̱á ni̱sákuine̱, askan sá ku̱i̱kjá, ngu kjindi tíjira te̱ku̱a̱ ku̱i̱kjá ítsie xíníé Ku̱i̱ncha tsi̱asu indí xínierá, kámatsjíe xínierába̱ne̱, te̱ku̱a̱ ku̱i̱xtejín yaka ndayába̱ne̱, a̱nde xíníe kámatsjúni kioo̱ne̱, a̱ kui xi nkjín mi̱e̱ sasienrá xi ku̱a̱sinné, xi tsúra̱ mi̱e̱ kamatsúni xíníe kamatsjúni kiee̱ tsú mi̱e̱, kísa̱ tutju xi sín sinne, kísa̱ ndá kamatsjúne̱, kísa̱ nda chiniene̱, ku̱ sá katugiyanine̱, batu tutju chu̱ba̱ne̱, ngua̱ yaka xingi̱a̱áne xi nkjín ndayába̱ kabatsjíéne̱, kabíkateñá yaka xingi̱a̱ane, kátsikjásien, askan sá nde̱tsi̱a̱án katsikjasie yakane̱, xki̱ nisu nchabateñá mi̱e̱ba̱, féchu̱ña ku̱i̱xúnra̱á, kútjín chjira ndayábi̱, tsúna míée̱ba̱ne̱, sá tu̱ se̱ kabetju, tjún chu̱ba̱ne̱ ón sientu̱ tsú mi̱e̱ba̱, chjínie chúu̱ba̱ne̱, xi tu̱ ngu nísune̱ Te̱ku̱a̱ xingi̱a̱anée̱ xi majínra̱ bíkatsjíéne̱, askan sá kasufíe mi̱e̱ba̱ne̱ sa xátíjín kafará mi̱e̱ba̱ne̱, kíte̱ kabatsjíéjín ndayá mi̱e̱ba̱ne̱ ku̱a̱tsie yaka mi̱e̱ba̱ne̱, ni̱sí chjinée̱, bíkatsie kiti, kitini yaka xingi̱a̱á, xi kamachakutenjín, ku̱ sa kábíejín yakane̱ sa ndayá kabetju. Batsie mi̱e̱ba̱, tisáteñá xi nde̱tsi̱njanné, askan sá xki̱ niya tsúbá mi̱e̱ba̱, betju askan sá indí yanchjín, askan sá ni̱xtira̱ kabeténra̱, ku̱e̱tsu̱ra̱ ni̱xtira̱, takáteñajún yaka ndayá, betju ni̱xtiba̱ne̱ bíkateñá ni̱xtiba̱ne̱, xi kju̱e̱e níxtiba̱ne̱ a̱ndé ya to̱ṉne̱, kua̱ tjin yaka xingi̱a̱anee̱ xii sinra̱ kju̱a̱ne̱ Bíkuyane̱ a̱chu̱ ku̱e̱tju, a̱chu̱ ku̱a̱chakuten, kua̱ nkjín xingi̱a̱anée̱ xi batsiene̱, a̱ndájerá chinie xi chu̱ba̱ne̱, tutju chu̱ba̱ne̱. Te̱ku̱a̱ kjín ku̱a, askan sá kju̱e̱e ngú xingi̱a̱á xi kjin káfeni, ku̱e̱tsu̱, másua jkú nda káchátsjieji ndaya, sá kábatéñana jó de, tsúne̱, askan tjían yáka xingi̱a̱ xí tsúne̱, téná jó ndayári̱ déé, ku̱ sa ku̱e̱tsu̱, ta̱téñana jó déé sá mé ske̱yana, tsúx i mi̱e̱jchanée̱, keyasúna ndáyába̱ne̱, kéyasúna̱, ki̱súsin máne̱ ya̱a keyana ndáyába̱ne̱, bixásu yajuna tsú mi̱e̱ba̱ne̱, ku̱a̱súsín ku̱nia jncha nga̱ju̱ra̱ ndayába̱ne̱, xi yanú kja̱ndiera̱ ján xi yánú betjune̱ Ku̱a̱súsin bíxa xí yajunané, bxású a ngisiaánní a tu̱a tjuxákjá su yajuná sá keyana chúu̱ba̱, a̱ma kui ni̱tjinba̱ne̱ béra̱á jó xingi̱a̱ané, ku̱ sá tjin xíngi̱a̱á xi ku̱e̱tsu̱ a cha̱nijí jó ndayá déé. Chi̱ni̱e̱jún jó, ni̱sí tu̱jngu indi tása̱ tsúnané, kátsjaná ngu tjíngu indi ndáyába̱, a̱ tu̱ xi kámañaa̱kunnia kíóo̱ne̱. A̱ ku̱a̱súsin bátu mi̱e̱ xi kéyara̱ míra̱ne̱, nchakunsu chúu̱ba̱ne̱, nchakunsu ndáyaba̱ne̱, tu̱aa̱ kju̱a̱ ien kásengira̱ xingi̱a̱abane̱ sá kui xi bateñába̱ne̱ a̱ ma tsúne̱, kuateñánia xi an, xi nkjín kasakuráne̱, kátsitsíé sa nkjín xki̱ bote̱déne̱, a̱ma bateñámi̱e̱ba̱ne̱, kjienra̱ ndiya míee̱ba̱ bíkateñáne̱. Tjin yáka xingi̱a̱ane xi kjín kabatsjíéne̱ Tsi̱kjíra̱ xínkjiné, askan sá kjin síju xingi̱a̱ané, a̱ jendání, a na̱xi̱ntsji̱e̱ní, aa yanú síju yánú nchatsíjcha yajura̱ xingi̱a̱á, a ni̱xtinání fíra̱ yakane̱, kjuechúrí jó ndayaba̱ míra̱ne̱, nga nkjín mi̱e̱ bíexkun chu̱ba̱, nkjín mi̱e̱ bíexkun ndayába̱ nga ndá chiniene̱ ngaa̱ tutjune̱. A̱ma ku̱a̱sin íkiee níku̱a xíngi̱a̱anée̱, bera̱á jó xingi̱a̱anee̱, tjin yakane̱ xi majínra̱ bateñáne̱, mixúnña tjínítjine̱ nda chju̱ta̱ mi̱e̱ba̱, bateñajínna míée̱ba̱ xi kui tu̱ katsjana jó, askan, askan sá tsú yakane̱, ki̱tjínde ndayá kátsjana, májkú tjin ndáyá katsjana, kátsíkechjíjínna, nda chju̱ta̱ba̱ tsú yaka mi̱e̱ne̱. A̱ ku̱a̱sín sin yáka xingi̱a̱ané, tu̱ tsjárí jóne̱, chi̱nine̱, a̱ ku̱a̱sín tji íkie xi kju̱a̱ra̱, ndayába̱ nga chuyára̱ánee̱ a̱chu̱a betjune̱, xíí xki̱ nunée̱ Betju sáá jyán kja askan sá ñujún kjabetju chu̱ba̱ne̱, ku̱a̱éjkjúan jku betju sá ku̱i̱xúnñané ní xki̱ kilu̱ninée̱ majín, a̱sá kamachakutennñá, sáá xi ndá kábatsjíé tsúra̱ mi̱e̱ sá kabatsjíé sá ñujún ón nisune̱ ndayába̱ne̱, a̱ yaka xingi̱a̱anée̱ xi chubasa batsjíéne̱, a̱ xi ón nisuba̱ sá kjín, kjín ku̱e̱tjune̱ a̱ tu̱se̱era ngu kilu̱ sá tibéchu̱ba̱ñá. batujín e chuu̱ba̱ nísíkuine̱, kijnani índi chúu̱ba̱.